Na. ko ta na ixa ta iin ta liluta ta konachí refri ta ña ngu ña kao ña ña kueni kueni na konachia chí ho o on. dana ta tavi na ñóo ta na ngonrexhí niño ho o on. vine na tavachí nrachón ño niño chí jan ño tu na kuchónchí tu gelatina kachí a nunguan kamichí, ninotu taxajan taxaja ñotu niguan nachiva ni nrui veexhí ta nridajan taxa ku viko naguchí nadaña danokavaxí ta da ko inechí iinan ta na ko danruvichia xa na ko vii ho o on. na inixí ini najan ña cadaque na okenxhí i iin nrachón kokenchíta ku ho o on. ko vii nri i ini lu inirefrijan ña ñaxa xa o ko kini ta o kikuechí.